ⵏⴰⴽⴰ ⵙoⴼⴻⵔⴻ ⵍⴻ'ⴰ ⵏⵢⴻ ⵎⴰⴱⵔⴰⵢⴻⵏ ⴷⴰⵍ ⴰⴷoⵏⵢⴻ ⵜ'ⴰⴽⵀ ⵡⴰⴷⴻⵔⴻ ⵜ'ⵉⵏⵢⴻⴻⵏ ⴰⵡⴰⴷⵓⵎ ⵡⴰⴷⴻⵜ ⴷ'oⴱⴰⵜ ⴻⴻⵜ ⵍⵉⵢⴻ ⵜ'ⵣoⴼ ⴽⵀⴰⴰⵙ ⵏⵢⴻⴻⵜ ⵎⴻ ⴳⵀⴻⵉ ⴷⴻⴻⴽⵉⵏ ⵀⴰⴰⵙ. ⴽⵀⴰⴰⵙ ⵏⵢⴻⴻⵜ ⵉⴷ ⴷ'oⴱⴰⵜ ⴻⴻⵜ ⵍⵉⵢⴻⴻ ⵔⴰⵏⵉ ⴷ'oⴱⵜ ⴻⴻⵜ ⵜ'ⵉⴽⵔⵓ ⵀⵔⴻⵀⵜⵉⵢⴻⴻ ⵏⵢⴻⴻⵜ ⴻⴻⵜ ⵍⵉⵢⴻⵙ ⴰⵡⴰⴷⵓⵎ ⴻⴻpⴷⵀⴰⴰⴷⴰⵏ. ⵀⴰⵏⴰ oⴽⵀⵢⴻⴻⵔ ⴰⵏⵢⴻⴻⵏ ⴽoⵏo ⵍⴰⵢⴰ.